Di la Russia mancu ni vulissi parrari. Di sicuru puru idda havi na storia darrè li spaddi ma è luntana anni luci di li mei visioni di lu munnu. Li dittaturi nun m'hannu piaciutu mai, nè prima nè ora e nè 'n futuru. Iu ragiuni d'accusì.